bagi akou teknologi wak diyak dagen liko, rasa kou pebaliek mapun taun lapanpuluhan, geji ien ji diayak ji den kou, mun dari segi penbela pembelajaran, mun ji ajau semua wak form tree pun debei neguna wak form five mun semandi- semadi, semua pebak universiti min, sai a bak jadi kuli geji ji neh mun semua ngak jadi pigek inou min pigek digree pigek diploma, sai bak jadi kuli

Wak diyak angai tan pernah nerasa kou iyenlah apabila akou pekena udeng idak lalu, udeng sentiasa telam-telam apabila akou memesei manah lalu lah tan akou sebab kena mengakan keluarga kou jegem udeng wak udak iyen.

Sukan wak paling senuka kou sabei iyenlah sukan olahraga 100 meta masa iyen lah diyak tan bila kaau belubak penoh pasingan bila kaau bei nobor especially nobor satu. Aneng diyak tan lalu.

cita -cita akou gak aneak kou ienlah supaya deloyien tukang jegum pandai jegum bak berguna gak masyarakat telou

Sabei idak angai tan kerja rumah wak susah angai tan bak sibet kou liyan kou sekul terutama matematik. Ajau suka angai kou gak matematik sebap yenlah sabjek wak senukakou angai kawak

Bak subet lawatan mapun daat tasiek atau puon sungai nyaam un ji tou mapun daat mun subet lawatan kapel ayeang lah mun bak mapuon daat pekena jekan mapun pulau beilah. Tasiek iyen mun tasiek, tasiek gak gitou tasiek biru debei mudah tan a kek dagen dua tasiek biru min tudoi gak dawok puon da lah akou berani mengieng akou mengieng juon mapun telo gak giyen iyeh da lah merapet angai.

Kepentingan selalu pusok paa yenlah dari segi kesihatan. Paa nou ndabei mamak, ndabei buyak kuman jegem kawak inou-inou ji bak kereja nou ndabei penyakit kuman paa nou itou sebab bila paa nou beresi kena subet segala ji ngan diyak.

wak kasihatan wak dagen liko wak kenegang melou wak penyakit, penyakit berjangkit ,wak ien wak debei diyak wak munok a sama yau wak taun Sembilan belaih eh duaribu Sembilan belaih wak penyakit kovid inou yau, ienlah wak da senuka melou, wak ienlah wak keneang melou, wak penyakit keji wak berjangkit supaya wak ien debei gak liko melou

Sukan wak diak angai tan bak negui yenlah sukan pisak bol kak kira lah tan kuman nyat tapak umek ji tan a bak pe suka angai pegui pisak bol yen

Bangsa wak aa paling aktiviti wak bak sihat yenlah kaau jogging, kaau makau kaau sentiyasa aktip, jegum kawak keman wak berkasiyat, diet nau mesti betul, mesti bak setiyasa keman wak sihat.

Sejarah wak belaku wak najer gak sekul melou yen kureang pasti. Wak yen wak belaku tuu ataupun hanya impian atau angan-angan a subet bup sejarah.

Gak likou melou bei jalak agensi kerajaan wak kena pidok duwit gak amahou bak mula-mula pedagang. Loyen akan pebak duwit yen melei bareng baih yen bak loyen pejaja udei bareng kuman duwit yen.

sukkan wak diyak tan bak negui, akou bak pegui sukan itou dalah berapa agai, tapi mun sukan wak nesuka kou pegui adalah sukan giminastik, suka agai tan bak pegui badan loyien nelemek loyien ke, lemek kekiri lemek kekanan, layan taau layan ulai, sempet berpusing, pusing-pusing, makau gak kayou jalak un tan, diyak tan agai deloyien, belumpet gidei belumpet ginan samalah liko dana lahabei, diyak bak negui

Tuwon Ito kaau perlu...lu. Belajaer walau puon susah tapi kaau perlu belajer bila kaau sentiasa belajer, belajer, belajer, belajer sentiasa tuwon memeng kaau akan tao tuwon penting kaau tao tuwon.

Jelawaih guruk mentor atau a segak melo kena mempengaruh tudip meli ienlah jegum cara udipan loyen cara loyen dagen masarakat cara loyen telabau cara loyen tudip jealau-jelau

Dagen masaraket Melanau aneang idak ji isak menari atau musik tradisional terutama mun bei peristiwa peristiwa sejarah terutama masa kawol masa iyenlah kaau pegoi idak tan a pisak musik jegem a menari bak gui a idak.

cara bak peguna duwit, bak medepih duwit dagen keluarga, kak subur aur miweak duwit, melei ien, melei ien barang wak debei guna ji bak belei memin, ienlah ji bak miweak duwit, a diyak telou medepih berjimat cermat telou, wak penting un ji bak kena belei telou, bei kawak telou melei barang wak debai penting, kaklah idak lalui

Wak nebaga kou ajau itoulah kejayaan lubeang udip kejayaan telou. Mun telou bak pigek degeri, bila telou ngak lepaih degeri akan rasa bangga. Baih yen pigek masta, bila ngak bei masta satu kejayaan

Telou harus memantau aneak telou gak sekul, bila pulek loyen akan cerita gak telou ketantan aktiviti-aktiviti masa loyen gak sekul. Kuman aktiviti yen telou taao bahwa aneak telou suka gak sesuatu atau suka gak sesuatu aktiviti atau sukan

Artis antara a tukeng likou wak teniman kou bak penyienglah susah angai tan kawa artis ito debailah arti Artis antara a tukang likou wak teniman kou bak penyienglah susah angai tan kawa artis ito debailah artis tertentu wak teniman kou a pandaikah ajau susah angai tan aku bak meniman artis-artiskah a tukang sebab naseng ko debai bak meniman manusia diak aku meniman tuhan allah taala sien a tukang sien a kena bak meniju jalan gak telo.

Akou bei madou kenderaan ajau itou sama ji keritak. Sebap inou akou memilek keritak sebap akou debei buyak ujan, akou madou debei buyak pala serta kawak keritak yen kena pengan akou jawuk.

Teknoloji akou lok yenlah teknoloji yen ji bak subet bilun sebab mun telou subet bilun telou kena jadi subet keritak tan bilun tan kawak. Jadi akou lok teknoloji jiyen.

Laei ko test sekul gak aniek -aniek umek ito perlu. Mesti bei. dagen setiap peringkat-peringkat mun debai lo yian debai tau kubah gai pemandai wak kena tau loyian

Pisak muzik, mun bak pisak muzik, alat muzik ito da lah aku tau bak pisak mun ba belagu samalah berku'hik menibah hujan a kenalah un bak pisak muzik ito susah tan jumek pa ba ko ngak bak gitar pun tujuk samalah inou laei a ngak bako ice lah ketanlah bak pisak udah ngak lakei teji.

Buk wak senuka telou bak cerita gak aneak-aneak umik, wak idak a kenataao yenlah buk motivasi. Kuman buk motivasi yen tuneh telou kena pidok pelajaran diyak. Motivasi diyak gak aneak-aneak telou. Yenlah selalu idak kawak ji aneak-aneak telou bak melei buk motivasi

akou kenaan telepon batui agai keman Syarikat takan kou kerja, idok siyen babak kou supaya senang akou bak mejalan kerja laie siyen

Wak senuka kou pasel sakai lai atau sakai mahou jegem sakai rapet iyenlah loyen mengerti telo jegem pahem telo jegem loyen taao perangai telo kawak.

<noise> wak senuka kou wak dagen sakai pesakai idak-idak, pabila telou susah loyien menulung, pabila loyien bila telou bila loyien susah akou menulung loyien, ien ji senuka kou dagen masyarakat melou bila pesakai-pesakai, bukan pesakai bak megajaet, sakai bak megediak ji ien, bak tulung menulung ien ji senuka kou dagen masyarakat melou

Bei idak a likou program kebajikan wak nidok perintah ajau itou gak likou telou sepaya idak a kenaan kebajikan terutama a miskin-miskin idak kerajaan membantu sepaya loyen itou kena berdikari bak memajukan udip masieng-masieng

Ji bangsa sukan wak senaman wak senuka kou iyenlah pisak bol sukan iyen kena megohok min anggota badan telo kuman ulo tapak lah buduok dibak semua bergerak min.

A paling seleberiti atau pelakon wak paling senuka kou masa sabei iyenlah Yusuf Haslan siyen diyak tan belakon ajau ito nama siyen puon famous turun temurun bakat siyen nidok gak anek-anek siyen.

Dagen maseraket kou bei a subet a isak menari ataupuun musik tradisional sebap loyen a tuhut ataupuun subet musik tradisional mengikut wak dana

Wak imun selalu ji den kou baau jalan iyenlah kayou-kayou buwak masemlah.. ji buwak kadeang-kadeang bei ja kelapa sawit kadeang-kadeang bei ja balau iyen un ji den kou selalu wak imun a gak dawok jalan.

Cuti wak senuka kou, cuti wak paling senuka melou yenlah cuti Krismas. Pabila bei Krismas beilah keman peri, tuteng peri. A, yenlah cuti wak senuka melou. Pabila bei pesta kaul bei kawak geji yen kawak. A, cuti gak likoulah maksud yen

Wak senuka kou pasel sakai ito iyen tuneh masa sakai, sakai kaau taau mana susah mana senang sentiasa menyukong kaau lobeng kaau susah lobeng kaau seneng sentiasa bei jahak kaau walau puon apa ji keadaan kaau masa tetu iyen.

Perkhidmatan awam wak penikir kou yang paling penting yenlah Jabatan Kerja Raya sebap loyen kena mun peritah bei duit kena bak subet alun nalun ataupuun halan gak telou gak likou telou

Telepon paa mun debei diyak laen, yenlah masa gak pasaraya nyat. Terutama gak Farley Kuching yen. Farley Kuching mun pebak telepon susah angai sebap idak angai apah a mapun yen. Yenlah bila kaau bak respon, bila kaau bak reply telepon yen tuneh debei kena.

Wak dikhuatir kou angai pasel kasihatan dagen liko melo ajau iyenlah kobik jegem rabbis dua-dua iyen kena munok tenawan amun da betul jaga.

Sabjek wak senuka kou gak sekul, sabjek sejarah jahak geografi, lahabei suka kawak akou gak math terutama sekali masa form three, ajau itou suka sabjek cikgu yen tikeng angai majer, a yenlah madak akou madak suka angai minta bak belajer yen, math suka kou angai masa form three lahabei, udah ngak masa form four, form five siyen ndalah agei sebap a majer yen nda tetuk tan, nda bei pahem lalu tan wak inou wak najer yen, jadi kou puun berubahlah agei mapun geografi, mapun sejarah. A sejarah yen telou bak mengenel bah, inou sibet-sibet a dana lahabei tan aan tan bak nyadin telou, a yenlah senuka kou.

Serita wak senuka kou wak dana-dana lahabei selalu wak negoi melo ultra man serita koboi, red ting-ting serita red indian flint stone wak senuka melo serita dana-dana lah, tibi dana lahabei. Ajau bei tibi puon nda negoi.

Akou lok teknologi wak taao pedengah pasel inou ji penyakit gak badan kou atau gak badan janeak-janeak kek sepaya telou bak taao kena bak mengelak bak mubat kawak penyakit yen

a pisak music ataupun a menulih lagu wak senuka kou ienlah arianto sebab lagu sien diak agai yau bak taah a mudak ataupun a lakei

mengundi gak liko telou gak liko melou itou, mengundi ngan cara bebaslah, au beratur panjang loyien akan mecek IC kaau, kaau layakkah da mengundi, baru kaau kena mengundi

Seni bangsa wak senuka kou ajau adalah seni wak subet selen selayah keringkam ngadan yen sebab siyen su kena subet bebalaih bak jadi jalak keringkam wak lengkap

Wak kan wak debei sihat yenlah wak kan berminyak. Wak kan berminyak itoulah subet kaau idak ji segala penyakit sebap yen akan belok lubeang, lubeang badan kaau. Mun kaau selalu keman wak kan berminyak memang akan macem - macem penyakit akan timbul

Benateang wak nimen biyasa dagen masaraket melo benateang iyen ji manuok, manuok sabuong ino ji ino laei telo sapiek jahak aa kabing iyenlah benateang nimen gak liko melo iyen benateang-benateang wak kena jadi daging jadi kinan supaya pidok wak kan gak telo da lah benateang kek mun ji nimen asou sieng jahak ino ngadan laei telo benateang bak mun tikus da lah akou lok geliek, ee yeh.

Telepon paa kou wak dabei diyak iyenlah musim tapak gak kapoung ..(ak)..telo sebab sentiasa line siyen debei sebab ajau ito puon sama kawak tak

Sukan berkumpulan seperti sukan bolasepak aneng diak tan nisak sebab yen memerlukan skil japah-japah jegum sama kawak jahak kumpulan loyen tuneh jegum saling bergatung antara satu sama lain dalam terutama dalam permainan bolasepak.

Program redio dagen likou wak senukakou yenlah Salam Abei Itou. Program yen kena menyatu semua tenawan nda kira bangsa Melanau, bangsa kek puun bei kawak tutui dagen program yen

<noise> Sai a taao pasel penyakit, a taao pasel penyakit -lahabei meloulah pebak dukun tapi ajau doktor idak angai ngak. Doktor lah a bak taao penyakit. Mun melou debei pedeh beilah melou taao inou pedeh melou. Mun setaket bak piked, piked un melou laei dengah melou gak doktor. An mestilah doktor a taao penyakit, wak inou menyebab melou pedeh

paling suka lawatan ien tuneh ienlah mapun takan temok, mapun air tejun a gak gien diyak tanlah terutama bila telou sama-sama jahak keluarga telou sama-sama mapun ien, temok sama-sama gak gien, berabih sama-sama gak giaan air terjun ien tuneh

Acara akibiti tradisional dagen kapuong melo iyenlah pesta kawol wak nisak anek umit gak masaraket melo suka pisak asin suka pisak waih suka pisak nyawo.

Telefon aneng selalu nebak terutama lubeang kehidupan nou jelau-jelau. Kaau bak berko berkomunikasi jahak pelanggan kaau, jahak sakai-sakai kaau, jahak keluwerga kaau. Aneng teleponlah selalu nebak nou.

Cara akou bak relex jegem menjaga kesihatan. Cara relex itou susah angai tan naseng kou ajau tapi cara kek akou bak relex adalah akou mengait, pegui serita-serita lubeang neflix. A menjaga kesihatan tan pikiran kou, inou secara sebiyeang, munlah laei telou eheh sebiyeang lubeang naseng, sebiyeang rosari, sebiyeang Divine Mercy sama laei likou putih. Yen unlah cara kou ajau itou menjaga kesihatan pikiran kou. Mun cara kek ndalah akou taou agei. Yenlah eh.

Dagen likou melo ajau idak angai ba bayar dagen masyarakat melo ba bertukar barang bak duit cash, bak kredit kad kena bak handphone pun kena bak scan pun kena ajau ito.

Keadaan sekul gak takan kou iyenlah ajau ito nak sibet a diyak-diyak jalan puon diyak-diyak keadaan sekul bekakaih jegem meja jegem kerisiek i

Pesta wak neramai gak liko melo sama ji pesta kawul mun gak ke.. keugamaan rayak krismas wak pesta min iyen aneang ramai wak diyak tan asel iyen masa iyenlah cuti diyak tan bei keman free.

.ubat wak bei dagen budaya melou sabeilah, pebayouh, selalunya bila a sabei pedih ,masa ien hospital da ngak bei nyadin a kek mapun pebayouh

Kaau mun bak menjaga badan nou jegem kesihatan nou jadi diyak akou perlu sentiasa jogging sentiasa bersukan sentiasa akif jegem menjaga wakkan nou tiyap-tiyap lau.

bei sekul gak negara kou a meyukung macem-macem a bahasa terutamanya gak liko serawok itou idak bahasa nebak da jalak bahasa un

Mun dagen budaya meloulah, a matek gak dawek a matai adalah aneak-aneak matai yen ataupun a sawa ayen matek gak dawek an gahak saudara mara kek lah bak sebieng sama-sama gak a matai yen sepaya ayen kena masuok likou Sorga, bak inou bah kenaan neberket Tuhan kenaan udipan diyak masa siyen matai yen dagen doa-doa a gak dawek a matai yen

bisness wak perlu bak kenerja lubeang masyarakat telou itou ienlah bisness bak memajukan antara satu sama lain seperti bisness pejaja balaukah, bisness pejaja tanahkah ataupun bisness kateringkah supaya loyien sama-sama bekumpul jegum sama-sama bak menulung antara satu sama lain

Wakkan wak selalu, sekali sekala wak perelu yenlah wak gurieng-gurieng ji, contoh siyau gurieng, babui gurieng, sapek gurieng. Wak yen nda kena diamel selalu angai sebab ndabei diyak gak kesihatan

Service lawyer gak liko melo wak diak bagi melo wak betul ji cara lo yian bukan wak salak jadi betul. Betu Lawyer wak betul adalah wak lurus debai menyeleweng. Yian ji lawyer diak gak likou melo.

A lakei akan mengajar a mudak sebab a lakei iyen lebeh pengalaman bebanding a mudak keman pengalaman a lakei iyen tuneh loyen akan pedengah gak a mudak kutan tan gaya mengatur udip jelau-jelau.

Bei perintah likou kou nei program kebajikan wak sukup stabil yenlah Jabatan Kebajikan Masyarakat atau Jabatan Wanita dan Keluwarga.

mun akou bei masa jelau bak belajer hobi baau, hobi subet selayah kerikam ien akou lok sebab yien susah agai, mahal agai serta jarang-jarang bei a taau subet

Ahli keluwerga terdekat, makkah, auntikah a matek a mahou wak bateng metaek dagen masarakat telou yen tuneh. Loyen itou taou, a bei pengalaman terutama lou aunti telou wak lakei-lakeilah ketan-tan loyen matiek a metaek yen tuneh.

Wak newatir kou pasel pebak telepon itou idak tapi dagen idak yen jalak wak tuu angai lok bak mudah angai subet telou lika.

Artis a senuka wak teniman kou ialah Siti Nuhaliza sebab sien bila berlagu gak stage sian bersopan santun yianlah Senuka kou.

masyarakat bak menulung a memerlu ok, melou itou hidupan melou masyarakat itou, suka agai tulung menulung masa a pedih, masa a matai, masa a paneak, ramai, kawin, suka doyien tulung menulung da da debei gak duwit unlah sama laie telou tapi gak kerjasama telou lubeng inou ngadan itou, pidok kekuatan telou bak metuh ji a wakkan bak metuh giaan lebok ien supaya a bei lebok ien kenalah bak meramai apah lubeang a keadaan ien

Artis a tukeng wak teniman kou dagen likou yenlah remulah Sudirman Hj Arsad. Siyen subet lagu atau belagu diyak yau

bunga wak den kou mingu-mingu itou ienlah bunga rose, bunga raya, bunga kertih, bunga diyan pun bei ngak ajou idak lalu ji, ienlah ji wak den kou mingu itou, mingu-mingu itou

Bahagian yang paling payah dagen kerja Konsisten kaau perlu konsisten lubeang segala ji perancang nou konsisten segala ji wak sibet nou mun kaau prestasi nou debei diyak iyen tuneh dabei konsisten lah prestasi nou.

barang kreatif wak diak ji atau barang bak meyias wak akou bei ienlah pasaaal pakaian melanau, ien un akou taaul

Gak negara telou itou seneng bak memulakan bisnes sebap kerajaan idak mendorong jegem menggalakkan telou berbisnes walaupuun umit telou nejuah peruntukkan jegem nejuah sabsidi bak memulakan bisnes

acara atau lau neraya dagen liko melou a bei pesta kaullah, pesta kaul pesta tradisi liko Melanau a dana lahabei, pum liko a debai a agama debei agama debei inou bah nyadin deloyien hanya pidok gak inou ngadan laie telou gak ruh daat supaya deloyien kenaan jekan idak, panaulah panau kenaan jekan pabila ngak inou ngak masa musim ien neh a nelayan-nelayan nejaga la kira a ien

akou lebih suka gak lebok, dagen lebok ji mana-mana wak sibet nou lebih tenang tan gak lebok, debei watir bila au keluar, gak lebok ji macam-macam tan kena wak sibet nou, bak megatur lebok au sendirik

Wak sibet kou, supaya badan kou sihat yenlah senaman tiyap-tiyap lau, keman sepatut ji jegem kawak kak keman wak temih atau wak masin idak angai

masa akou kenaan telepon batui lalu, seolah-olah akou unlah bei telepon, tan ien wak ien, nebangga tan telou bah, ngak telou wak da pernah menaban telepon biasa pebak telepon, telepon public pon bila bak telepon alekei gak liko jauk-jauk gak sakai-sakaikah, sekali menaban telepon handpon laie a ajau bangga lalu tan, bukan bukan tan ien un

Saji bei dagen masaraket melo tarian atau kawak musik traditional.

Naseang kou pasel tuwon bedebah-bedebah sebab akou nda bei taao tuwon mengeng lenyed iyen tan naseang kou mengeng.

Sekul gak negara kou idak loyen mengajer kaau supaya kaau kena bak menguasai bahasa-bahasa kek kawak, selain daripada bahasa Malaysia, bahasa Inggeris puun impoten kawak penting kawak bak dilajer bak dipahem supaya gaan mapun gaan-gaan kaau seneng bila kaau bak berkomunikasi gak rayet kek.

Makin jawuk lakau nou makin diyaklah, makin luwaih pengalaman nou. Kaau taou ketan-tan gak likou a. Kaau taou ketan-tan petemu jegem kawak subet inou ji kereja gak likou a.

sebab tuu a dagen masyarakat melou pindah mapun takan kek adalah bak piyeang rezeki, mun gak liko telou debei itou ki kira rezeki ien da lah idak, idak a kek bak kerja kawak bah, lagi pun gak lum gak liko mukah ien kan bei inou-inou, de dek bei mapun lah liko Kuching mapun sibu mapun miri bak piyeang kerja laie telou bak piyeang kerja diak supaya bak kenaan duwit idak, kena kawak tan deloyien bak meyekul aneak bak pidok duwit gak tina tama, senang tan udipan loyien kena bak medepih duwit kawak

Kesihatan adalah paling utama lubieng udip telou. Mun telou sihat segala kerja kena jadi. Mun telou sihat telou kena seneng pinyieng rejeki. Mun telou sihat mapun aan- aan puun telou kena. Seneng.

pasel bak test sekul, sekul aneak sekul aneak umeklah gak sekul, telou madak loyien sekul bei test kawak gien ji, supaya loyien pandai agei, pinter agei a mudei-mudei lau neh sebab siyen bak jadi manusia berguna mudei lau, geji ienlah paling diyak bak lau ien bei test, bei inou gejien masa loyien sekul

Wak isak papan, wak isak dagen telepon ngak nisak kou yenlah soritor, majuong, karem, a blok pazel jegem kawak a manopoli

. Akou ajau itou bei pimun buwak abiew wak diyak angai bak-bak a mengediyak pedeh kencing manis.

Iklim gak takan melou gak Malaysia itou yenlah Cuaca panas. Panas yen bukan-bukan, aneng lasuklah gak Malaysia itou.

. Ajau itou idak pebak henpon, bayar pebak Sarawak Pay, seneng, nda ibuh pebak duwit. Kaau suma download Sarawak Pay jegem transfer duwit kuman bank kaau masuok Sarawak Pay. Pebak Sarawak Pay kaau bayar keman, melei bareng, macem-macem.

teknologi wak kena subet akou khawtir ienlah teknologi keretak kena pesiling sebab mun keretak kena pesiling susah bak control semua

Ji business wak aku lok bak kenereja kou dalam masa ito ialah business wak kena menulung japah bak memajukan lo yian dagen udipan lo yian jelau-jelau.

Pernah tan a keluarga telo terutama tipoi telo sabei serita pasel se..se sejarah jegem pasal asel usul deloyen gak telo supaya telo a mudei ito bak taau sejarah asel usul telo kutan tan telo iyew iyen sapaikah ajau ito.

cara a mengundi gak liko melou ienlah, loyien bei masyuarat bak memiliek calon, bila ngak bei calon loyien akan pedegah gak masyarakat itou ji calon, baih ien loyien akan kempen dagen peluen lau masa kempen, baih ien barulah mengundi

pesuwak duwit jumit kena menulung amahou bak pedagang ienlah loan bank ataupun gak SME atau pun gak tekun ataupun pun mara pun bei menyedia wak ien.

Wak tubok dagen nimun a bei hasil ji gak liko melo durian rambutan buwak dabai buwak tetuwen buwak butit a iyen lah idak angai nimun gak liko melo lah abei ajau ito bak pimun puon susah tanak-tanak ngak nigek kerajaan bak jadi gian lebok bak pimun puon da bei berapa asil agei wak kek wak kek adalah balau, balau bak kenaan bei asil jumit a iyen wak iyen kena nejaja bak kenaan ino ngadan laei telo sei, sei iyen kena bak subet masem-masem kena bak subet plastik peniteng gak liko jepun bah kena bak sibet plastik.

Kerja rumah sekul, wak taou, wak nda taou angai tan sebelum itoulah matematik. Susah angai tan bak subet matematik. Yenlah bila kereja rumah pasel matematik kaau jelawaih-jelawaih terpaksa mengatuor jegem kawak subak soalan-soalan yen.

Mun laei kou AI iyen adalah jalak.. bangsa wak kena bak menulong manusia dagen udipan loyen jelau-jelau.